பாறைகள் நாடகம், உயரம் மற்றும் இயற்கையின் மூல சக்தியின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. அவர்களை நினைக்கும் போது என் நினைவுக்கு வருவது இதோ. வியத்தகு வீழ்ச்சி மிகவும் வரையறுக்கும் அம்சம் சுத்த, செங்குத்து வீழ்ச்சி ஆகும், இது உயர் நிலத்திற்கும் கீழே உள்ள நிலம் அல்லது தண்ணீருக்கும் இடையில் ஒரு தெளிவான எல்லையை உருவாக்குகிறது. உயரம் மற்றும் முன்னோக்கு பாறைகள் பெரும்பாலும் அவற்றின் உயர்ந்த சாதகமான இடத்திலிருந்து மூச்சடைக்கக்கூடிய காட்சிகளை வழங்குகின்றன, இது சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பு அல்லது கடற்பரப்பின். பரந்த கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. வலிமை மற்றும் பின்னடைவு பாறைகள் வலிமை மற்றும் பின்னடைவின் சின்னங்களாக நிற்கின்றன, காலப்போக்கில் அரிப்பு மற்றும் வானிலை சக்திகளைத் தாங்கியுள்ளன. ஆபத்து மற்றும் ஆபத்து: சுத்த துளி ஆபத்து மற்றும் ஆபத்தான தன்மையையும் குறிக்கலாம், இது ஈர்ப்பு சக்தி மற்றும் வாழ்க்கையின் உடையக்கூடிய தன்மையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.